بصراحة أنا أفضل الهدايا، يعني أحس إنه هذا عيد ميلادي، يعني أحس الهدايا شيء معنوي أكثر مع إنه أوكي يعني هو شيء مادي ولكن مادي معنوي، يضيف كذا سعادة لجلبي، أشوف الهدايا أفتحها، أتفاجأ فيها، أحبها، أحس مرة حماس.